La raha hoe fitova fanasà siky vazaha aloha tsy hamoro vandy aho fa tsy haiko. Fa manahaky ahy, fanasako siky zao, alà siky igny ajobo anaty koveta ao de isia rano, la mangalaky savony tegna kosehy ii. I hitategna malio i, kobana. Vita kobaky, atany amizay.